हाँ भई सॉस भी घणो प्रकार का होवेच। पूरी दुनिया मा घणो घणो प्रकार का सॉस होवेच। जैसा की टमाटर सॉस, चिल्ली सॉस होवेच, घना घना प्रकार का सॉस होवेच पूरी दुनिया में। जैसा की भारत में टमाटर सॉस, अपन भारत में लोग कई भी आज कल कई जंक फ़ूड, मैगी फ़िकग्या। तो औ का साथ टमाटर सॉस ज़रूर डालत। जौसो की पिज़्ज़ा राइज, पिज़्ज़ा खानो रहटो हज, ओ के उपर थोड़ा सो टमाटर सॉस डालत। और फिर उन्हें पिज़्ज़ा को खावत, कहीं बर्गर रहच, बर्गर के उप्पर थोड़ा टमाटर सॉस डाली, और ख़ाह लियो। सैंडविच के साथ भी सॉस वाइस दालच, ऐसा खायेच। मको तो पाटो या के बारे में, ऐसा सुनियो की आज कल या सॉस से बहुत पैसा कामयाच। ना चीनी का भी सॉस अवाच जो किसी कु पता कोनी।